Yú ta kini kini yúi ke ho o on. bueno kukini ini, ke lakonró yó chi davaxichi davti tá ini nrati xín ñó ha xin yú a xin nrá ho o on. titón, ta hochinio ami hoti ta ho o on. xao no hotí ta tioti, ta vita vita ni tí ta ha o on. na nakonreo ta xa ni nravatí kuantí, ta yú taxajan ta va xataini tí chí, dabati ta nreti nri a nunguan ta kini kukini ini ketí, ta ho o on. kuxaná na koni noti ta xa ni kata nrai a nuguan na ho o on kukini ini keti ha ho o on. dav tiyóto tiyóto yá ta na nanro kinití tá kini nara ion ilití ta kitijan tá kini kukitan ini ketí ná, tovichi na dachiti no kixaó ha ho o on. kuaó kavó ta oxhinio ta ho o on. ni kixantí ho o on na ni chivao ta kuxhio inka kii, oxhinio ta xao ta kuxhio ña ha kuxhi taiki xó ña ta najan ta kini kukini ini ketí.